الحيوان الأغرب اللي شفته كان حيوان البجع. شفته في حديقة الحيوان وكان له بوز طويل كذا يأكلون فيها السمك. كان حيوان أليف يسبح في بركة الماي. والله يا زينها، أيام كنت أستمتع بها كثير. كنا نزور حديقة الحيوانات ونشوف فيه الحيوانات مختلفة. <noise> نشوف الزرافة ورقبتها الطويلة، ونشوف الفيل وزلومته الطويلة.